Aŋ wùìyaim nyàŋ nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bà mȧȧŋ kpȧyim wii kȧìŋ nɛ ka ka ka nyiŋ jaamè ka kȧ jawa nɛ̀ɛ̀ŋ nyiŋ niìŋ ka nyiŋ jaamè, ka kȧ bɛ̀ gbòò jɔ̀ȧ nyiŋ nyȧŋ, è nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bȧ kpoloo hiŋ pɛɛ mɛ̀iŋ aŋ hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ miìŋ aim jaamè, kɛɛ è naȧŋ kòȧ taìŋ kpȧa kòò ȧŋ hnèm kɔɔ ɔ̀ɔ̀ kòò ȧŋ nyȧȧìm ɓɛìŋ, because miŋ fè nyiŋ sìȧ jii keì nyìngaà le, keìɛ naŋ nyìngè, è nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bà nyiŋ ɓɛɛ aim nyȧȧŋ ɗɔɔ bà nyiŋ ɓɛɛ aiŋ woò nyȧȧŋ keìɛ naŋ nyìngè nɛ̀ɛŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ fè ɓɛìŋ hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ lii yò, mìȧŋ miȧŋ bi samething nɛ nȧŋ yȧìm diɛŋ weètii niŋ fèìm ɓɛìŋ yɛmɛ̀ wèè ka hnàŋ, soo yɛ̀ì nɔŋ keìɛ yaȧ, kɛɛ aŋ gbiŋ jaamàìm mɛ̀iŋ. Kɛɛ wo yèye miɔ̀ŋ jɔ̀ȧ fèlȧȧ guùŋ nɔŋ naŋ kòmò kɛɛ è siaŋ weè ɓɛɛ aŋ woò nyȧȧŋ wò gò kòmàŋ felaa, wèè aŋ woò nyȧȧŋ aŋ jɔùŋ wouwòù nɔŋ wò naŋ kòmò, jɔ̀ȧ fèlȧȧ guùŋ, kuwa nɔŋ fȧȧ guùŋ kɛɛ wo nɔ̀ŋ yɛi, siaŋ weè ɓɛɛ nyȧȧŋ wo gò kòmȧŋ felaa, kɛɛ tòmò dayȧa lii wo dayȧ nyìmȧŋ kɛ̀ wèè kiìŋ wò naŋ yɛi nyɛ̀nɛ̀ŋ, soo e gbio sùȧ